كانت كتعجبني وحدة اللعبة زوينة بزاف سميتها الغميضة تنكونو مجموعة ديال الأطفال واحد فينا تيغمض عينيه أولخرين تيمشيو كيتخباو أول واحد غادي إتلقا هو الشخص ليغادي إغمض عينيه عوتاني أولخرين تيكونو نجاو من المسابقة أو هكا حتى ندوروها علينا كملين